бүгін осы эпизодты жазуға келер жолымда екеуміздің ортақ досымыз анарды көріп қалдым
сөйтіп анарға қазір гүлзадамен кездесемін деп айтып едім анар бірден ой біздің гүлзаданың екінші мамандығы такси ұстау ғой деп айтты
ііі ол айтады бір күні ол күнде і о университет кезінде оқып жүрген кезде университеттен і үйге қайтар жолымызда і ылғи гүлзада такси ұстайтын деп
сөйтіп оның таксиге беретін ставкасы бір ғана сумма ол екі жүз теңге болатын
бір адам ба екі адам ба әйтеуір екі жүз теңге ғана
сөйтіп күнде таксимен қайтатынбыз дейді
сөйтіп м бір күні девальвация болды
девальвациядан кейінгі ертеңгі күнінде тағы такси ұстап отырсақ таксист ағай қыздар ау осы сендердің девальвация болса да ставкаларын өзгермейді екен деп айтыпты
сол кезде біздің гүлзада ағау біздің жалақымыз да өзгермеді ғой деп жауап берген
деп жатыр бұл шын ба иә оным рас
сәлеметсің бе қымбатты тыңдарман
тамаша жыл подкастының екі мың он тоғызыншы жылдағы алғашқы эпизодына қош келдіңіз
бүгін біз ақылына көркі сай тамаша қыздардың бірі гүлзадамен бірге әңгімелесеміз
гүлзада қазіргі таңда бірінші кредиттік бюро компаниясында риск менеджер болып жұмыс істейді
бірінші кредиттік бюро ол қысқаша айтқан кезде несиелі тарихымызды жинақтайтын қазақстандағы қаржы секторында қызмет ететін ірі технологиялық компания болып табылады
олар банктерге түрлі үлкен компанияларға қызмет көрсетеді
әрине бұл бірінші кредиттік бюроның жарнамасы емес
басты бүгінгі біз үшін маңызды ол гүлзада екеуміздің болатын әңгімеміз
гүлзада екеуміз жалпы бюджетті жоспарлау қаржы шығындар мен ысыраптарды азайту ммм деген сияқты тақырыптарды әңгіме қозғағымыз келді
қаншалықты сәтті болғанымызға баға беретін ол сіздер
әрине егер де белгілі бір жерде дамыту керек болса тағы да біз әрине әрқашан даму үшін жұмыс істейміз
және де сол үшін сіздердің де көмектеріңіз қажет болады
бірақ та бірінші рет микрофонмен адаммен сөйлескен сияқты сөйлесіп отырған сияқтымын
білмеймін і сонымен әңгімемізді бастайық иә
қарап отырсақ мысалы майда шүйде ұсақ түйекке біз ііі біраз ақша жұмсап қалай кетіп қалғанын байқамай қаламыз иә
мысалға супермаркетке барсаң үйге қажетті нәрсені алайың дейсің де сонымен бірге көзің қызығып ана тұрған сусын жаңа дәм деп тұрса сол рекламаға қызығып алып ішіп көрейікші деп алып қаласың
қанша шоколадтың қасынан өтіп бара жатсаң бір шоколадты ұстап кетесің міндетті түрде
соларды көресің де кассаға барып тұрғанда бес мың теңге болып шығып тұрады
пакетке салынған зат бес мың теңге ойлайсың не бар бұны соншалықты деп
қайда кеткен қайда кетті дейсің сосын
солай мысалға менде болды осы ііі түскі ас ііі жұмыста түскі асты ммм өзіммен апаратынмын
бір кездері тек ііі сырттан ішетін болдық түскі асты сондай ммм период
сол кезде мен байқағаным мен сол сырттан ішкен түскі асқа біраз ақшамды жұмсағанмын
мысалы айына кетіп отырады ғой соның кетіп қалды
сол үшін үнемдеудің сол бір жолы сондай ол да ұсақ түйек мың жарым теңге мың екі жүз теңге дейді де көрінбей кетіп қалады
мхм мхм иә меніңше сырттағы әдетте ресторандарда немесе кафелерде олардың қосатын маржасы шамамен егер жай кафе болса екі жүз үш жүз процент
мхм ал егер ол мейрамхана болса онда олардың қосатыны алты есе яғни алты жүз пайыз
бұл кафе мен мейрамханалар үшін өте қалыпты жағдай
яғни міндетті түрде олар енді бір затты сіз бес жүз теңгеге деп тұрған заттың өзіндік бағасы ол жүз теңге болар бәлкім мысалға
иә иә солай болады
кейде дүкенде кетіп бара жатып егер де і құймақтан иісі өте жақсы шығып тұрса мен бұрылып оны ала салуға өте ықтимал
өйткені мысалға маған иіс деген зат өте қатты әсер етеді
және оны мысалға смолл дағы немесе магнум дағы маркетологтар өте жақсы білетін сияқты
ііі білмеймін өзімнің ең алғашқы жалақым есіме түсіп жатыр баяғы заманды ойлаймын да
і кішкентай университетте оқып жүргенде стипендия аласың ата анаңнан ақша аласың сөйтіп жүресің
бір күні жұмыс істей бастадым сөйтіп жалақым сол кездегі ұстап жүрген ақшамнан біраз жоғары болды
дегенмен де мен сол стипендиямды қалай құртсам бірінші жалақымды дәл сондай жылдамдықпен құрттым
және айдын соңында ешқандай бұрынғы айларға қарағанда ешқандай өзгеріс көрмедім
әл ауқатымның жақсарғанын немесе көңіл күйімнің жақсарғанын тіпті де байқамадым
ақша қалай келді солай кетті
және сол сезім стипендия алған және жалақы алған сезім бірдей
қанша есе көп болса да дейсің ғой иә есесі әсер етпеді мхм
жүрдің солай сол нелер болды иә
әл ауқатым өзімнің сезінуім бақыттылық деңгейім де өзгермеген
бәрі маркетинг
иә бұл жерде ешқандай жоспардың болмағаны сияқты
көзсіз ақшанды алып ұстап алып жүгіріп жүре беру
кішкентай кезіңнен бері жоспарлай алдың ба әлде келе үйрендің бе
мен ііі негізі бала күнімде ііі жылда грамота аламыз ғой ііі озат оқыған үшін сол грамота алған кезде барлық туыстарым болсын танитын ата анамның достары келсе де барлығы көрімдік береді
ііі мотивация болсын дейді ғой жылдан жылға жақсы оқысын деп
ііі сол кезде берген ақшаларының алатынмын да і ол кезде ііі жасыл кошелегім болатын сол жасыл кошелекке апарып салып қоямын
барлығын жинаймын содан кейін мектеп кезі басталады ғой ол жиырма бесінші майда болады мамырда
содан кейін мектеп кезі басталған кезде ііі сабаққа керек ііі дүниелерді алу керек
сосын мамаларымызбен барамыз
сосын ііі мен қымбат нәрсені ұстап аламын
менің сол әлі күнге сондай нем бар әдетім
сөйтіп ұстап алсам сосын енді ата анамның да жоспары бар ғой енді мына балаға осынша мың кетіремін осы мектепке баратын ііі киімдерге деп
ііі сөйтіп ііі ммм қызым бұл қымбат немесе түрінен көріп тұрамын мамамның
сосын айтамын онда мен өзімнің ақшама аламын деймін де жаңағы жасыл кошелегімді қалтамнан шығарамын ғой
сол моментте иә сол моментте
иә сол кезде енді бала күнде ііі сондай әдемі киім әдемі зат ойыншыққа ғана қызығасың ғой
соны өзімнің ііі жеке қаржымнан алатынмын деп айтсам болады
өте жақсы а білесің бе мен кейде инстаграммда отырған кезде сенің суреттеріңді өте жиі көремін
кеше ғана менімен бірге отырған сияқтысың а ертеңгі күні сен басқа бір азия елдерінде немесе басқа бір демалыс орындарында жүресің
сол кезде ойлаймын біріншіден гүлзада уақытын қалай табады екіншіден ақшасын қалай жоспарлайды
иә негізі ііі барлық нәрсеге иә негізі алдын ала ммм кішкене қағазға түсіріп жоспарлап алған дұрыс
ііі мен ііі әсіресе ііі жаңағы саяхаттарды
себебі саяхаттарды дәл кезінде алсаң оның авиабилеттің де бағасы қымбат отельдердің бағасы да қымбат орын болмауы деген сияқты нәрселер болады ғой
сол үшін саяхаттарды бір екі ай бұрын і кемінде жоспарлап алған дұрыс
осынша күн осынша уақытқа деп иә
ііі сол үшін ііі жалпы ііі айлық жоспарды жасайсың
ііі айлық жоспарға мысалға ііі ммм ең қажетті өзің білетін ііі маслоу бойынша
аха иә қажеттілік деңгейлері бойынша орналастыру иә
қазір қажеттілік деңгейлері бойынша мысалы ең бірінші тағам транспорт баспанаға мысалы иә ііі сосын коммуналды шығындарға абоненттік төлемдер болса мысалы телефон телевизор деген сияқты сондай қалта шығындары бар көрінбейтін
солардың бәрін алып ііі ең бірінші қажеттіліктер деп жазып қоямын
айына осынша кетеді оларға
одан кейін ііі өзіңнің жаңағы қызығушылықтарыңа сәйкес жаңағыдай лейжер і өзіңнің жаңағы демалыс деген сияқты өзіңнің хотелкаларың соларға жұмсаймын
ал одан кейін қалғанын ііі ііі жинаққа салып отырамын
жинаққа саламын сол армандарымды орындайтын сәті келіп түскен кезде сол жинақтан аламын да жұмсай беремін
жалпы ііі мысалға адамдардың егер ііі ұзақ жоспарлы ұзақ мерзімді жоспарларға ііі мысалы пәтер аламын немесе автокөлік аламын немесе бір оқуға барамын деген шетелдік і білім алу жүйесін өзің де білесің
і сондай жоспарлар болса оны жылына бөліп мысалы осы екі жылда осынша суммаға мысалы көлік алатын болсам осынша суммаға көлік аламын деп соны жылдарға бөліп қойған жақсы
және ол ақшаны доллармен сақтаған себебі і олар импорт товарлары болғаннан кейін ііі шетелдік ол өз валютасында болады
сол үшін оларды сол өзінің валютасында сақтаған дұрыс
иә жинақтаған өте жақсы
бірақ та енді ескі методқа салып біз оны жастығымыздың астына салып қоямыз ба әлде банкке саламыз ба қайда апарған дұрыс
соңғы мысалға астана банкіне көп адамдар депозиттерін салып мхм кейін ақшасын ала алмай жүрген адамдар болды айлап иә
банкті күзетіп қашан ақшамды
сенімділік бар ма
сенімділік ііі сол үшін мен ойлаймын барлық ақшаңды алып бір банкке салып қойған ііі кішкене қауіптілеу
себебі ақша одан кейін керек болып қалған кезде сен ол банк жаңағыдай кризис ситуация болса онда алу қиын
сол үшін ііі өзіңізге сенімді банктің екеуге немесе үш банкке бөліп және де долларға теңгеге деп депозитке ашып қойсаңыз і өте тиімді
бізде қазақстанның депозит анандай қоры деген бар иә
егер де белгілі бір ситуация болып қалып жатса ол ақшаны қайтарып беріп і міндетті түрде
теңгелік депозиттерде долларлықтарға аха аха бес миллионға оны долларды сол теңгенің курсына шағып сол бес миллион теңгеге дейін ііі і депозиттерді сақтандыру қоры бар
мхм оны қайтарып бере алады ол үшін қайтарады жабылып қалған жағдай мхм иә
банктер демекші соңғы кездері өзіміз өте көп байқаймыз і каспи ден басталды ау барлығы і рассрочка иә
яғни белгілі бір мысалға үш ай мерзіміне немесе кейде сулпак технодом сияқты дүкендерде он он екі айға дейін белгілі бір затты ешқандай пайызсыз алуға болады мхм
әрине ол өте жақсы өйткені мысалға дәл осы моментте сіз өзіңіздің бір жүз мың теңгеге белгілі бір гаджет алуға қимай тұрасыз да мхм
ал енді жарайды процентсіз екен бөліп төлеймін деген соң ала бергің келіп
бұл да бір жағынан бізге көмек болса да екінші жағынан көбірек жұмсауға деген иә көбірек жұмсауға ынталандыру
иә сол үшін ііі талшын сен өзің айтқандай і бұл зат маған қатты керек пе осы сәтте деу керек те
мысалға і сен егер студент болсаң саған смартфон деген ол енді ең қажетті нәрсе иә
себебі бір лекцияны суретке түсіріп алу керек бір і кез келген жерге мысалы карта кез келген приложение көмектеседі ғой саған
сол үшін ондай қатты керек нәрселерді алған дұрыс
ал егер мысалы әшейін жай қызығушылық ііі немесе і қымбат мысалға әшекейлер болып жатады ғой қыз балалар енді өзің білесің ғой шопингке келгенде тоқтай алмай қалады кейде
сол сияқты болса оны өзіңнен бір үш рет сұраған дұрыс шығар
осы маған қатты керек пе осы қазіргі сәтте иә
күте тұратын болса сен мүмкін ақшаңды жоспарлап м осы м алдығы мысалғы үш айға алатын болсаң үш айдағы бір жылға алатын болсаң бір жылдағы ііі жоспарларыңа сәйкес пе сол шығындарың соны жаба ала ма
себебі кредит деген ол ііі жауапкершілік біріншіден
өзіңнің кредиттік тарихыңды бұзып алу деген ііі қаупі бар иә
ііі сол үшін міндетті түрде ондай нәрселерді кішкене ііі ойланып
не не үшін керек не себепті
ол сенің өсуіңе немесе оқуға жаңағыдай ммм өзіңді дамытуға ііі немесе өзіңнің ііі жақсы көрсетуге иә і ықпалын тигізетін зат болса неге алмасқа иә
иә шынымен де негізінде осы бізге қатты қажеттілік пе деген сұрақ белгілі бір деңгейде менің ата анама өте қатты әсер етті
өйткені бір күні үйде отырған кезде олар белгілі бір затты алмақшы болды
ііі сосын мен білмеймін әйтеуір жай ғана сұрай салдым бұл біз үшін өте үлкен қажеттілік пе деп
сөйтіп сол сұрақтан кейін ата анам қазір айтады кез келген бір затты сатып алудын алдында олар осы сұрақты өзіне қояды екен
бұл зат бізге шынымен де үлкен қажеттілік пе
а кейін иә шынымен де қажетті өйткені оған мен мынаны мынаны істей аламын деген сұраққа дұрыс жауап берілсе ғана ол зат сатып алынады
қазақстанда екі мың он сегізінші жылы тұтынушылық несие өткен жылмен салыстырғанда он бес бүтін оннан төрт пайызға яғни бес бүтін оннан екі триллион теңгеге өскен
түрлі несиелі бағдарламалар онлайн үйден шықпай несиеге заттар сатып алу соңғы жылдары өте тез дамып келеді
дүкендерге барсаңыз әрбір есікке каспи ред түрлі банк карталарын жабыстырып тастайды
әрине бұл жерде осындай төлемдердің қабылданатындығы туралы ақпарат білген өте тамаша
алайда бұл белгілер миға сигнал ретінде де түседі
кейбір зерттеулер бойынша несие карталарының немесе каспи ред сияқты бөліп төлеуге болатын мүмкіндіктер туралы ақпарат белгілерінің болуы көбірек ақша ұстауға итермелейді
павловтың тәжірибесі сияқты адамдар бұл белгілерді ақша жұмсаумен байланыстырады
ал несиенің жылдамдығы алу оңайлығы қазіргі күнде тіпті таңғалдырады
егер де мысалға технодомның сайтына кіріп несиеге техника алсаңыз үйден шықпай сізге несие рәсімделеді
тіпті алматы қаласында сатып алған тауарыңызды үш сағаттың ішінде жеткізіп те береді
әрине бұл біраз адамдар үшін қуаныш тамаша
алайда мұндай тенденциялар біздің ақша ұстау әдетімізге үлкен әсер етеді
әдетте мұндай несие түрі бізді шынайы өмірден алыстатады
тұтынушыны импульсивті сатып алуға итермелейді
ақша төлеудің қиындығы келесі периодқа ауысады
тауарды алу мен оны төлеудің арасы ұзақ болғандықтан сатып алу барысында біз тіпті қайғырмаймыз
психологиялық жағынан қарағанда тауарды сатып алғаннан кейін біз бір теңгеге болсын кедейленбейміз
сондықтан несиелердің шизофрениялық әсері бар деп те айтады
і негізі кейде болады ғой осы киімдерді көресің де осы қатты ұнап қалады иә
сосын болады кейде барасың да неде бутикте тұрып ойлайсың ііі жақсы ұсыныс болып тұр екен ііі иә алмасқа неге
киіп қалармын анаумен киермін мына жағдайда киіп қалармын деп алып қаламыз да сосын үйге алып келіп гардеробта екі жыл киілмей онымен келетін нәрсе жоқ деп сылтаурап жатады
негізі і сол үшін киімді алған кезде бірден ііі өзің жүз пайыз осыны қазір осы киіммен киемін деп алып алмасаң ол құры жатып қалудың үлкен ықтималдығы бар
иә кейде мен ойлаймын да үйде қаншама көп киімдерім бар
былай қарасам егер де чемодандарға салсам ол білмеймін екі үш чемодан үш төртеу ме білмеймін көп кетеді
бірақ та егер енді дәл сол моментке менің бір нәрсе киейін десем менде киім жоқ
иә водолазканың немесе белгілі бір і киімдердің киімді таңдаймын да иә соны ақ сұр қызыл түстерін сатып алып
марк цукербергті мен қателеспесем бір интервьюінде айтқан осындай футболканың үш парасы бар менде
соны күнде біреуін тастаймын да екіншісін киіп кете беремін ойланып оны уақыт кетірмес үшін
дәл біз қыздарға мына шығын кетпейді иә
негізінде минималистік өмір стилін өмірге енгізіп көруге болады бірақ қиын сияқты ол да
ііі ііі мен кейбір нәрселерге қазір ііі үйдегі нәрселерге і ммм пайдаланып жүрмін сол методты
енді қ і қыз болған соң киімдерге енді айта алмаймын
себебі әр жағдай болған соң сол жағдайға сәйкесінше болса дейсің де
ал үйдегі нәрселерді бір ііі зат бірнеше і ммм не дейді қажеттілікті өтей алатындай болса ол м өте жақсы енді
сондай заттарды сатып алғанда да сөйтіп анаған мысалы бір жай м п полкасы оны былай пайдалануға болады былай да пайдалануға болады деп сондай үйге сөйтіп көп затпен толтырмай
барынша сол қажеттіңізді өтейтіндей ол құры тұрмай бір қажетіңізге жарап ол сіздің ііі жақсы өмір сүруіңізге үлесін қосып тұр ма деп қарау керек сияқты да
сондай м особенно үйдің себебі ііі кейбір пәтерлерге кіресің үйі толып тұрады ауасы да тар сияқты иә
немесе офистарға кіресің толған папка оның ішінде қағаз қағаз қағаз қағаз қағаз
оны қаншалықты керек екенін ол кісінің иесі өзі де білмейді
мхм сол үшін ол і тұрған нәрселер біріншіден энергиямызды алады орынды алады ауаны алады сол жерде тұрған
сол үшін иә сондай мақсатта минималистік керек емес пе деп ойлап бірден лақтыру керек
немесе мысалы киімдер болса ііі не ммм благотворительность қорына жаңағы жіберіп сондай ммм жолын тапқан дұрыс сияқты
иә міндетті түрде ол және тек қана бізге ғана емес қоршаған ортаға да
қаншама зат бостан бос шығын ысырап болып шығып жатады иә
иә бір киім сатып алып сен кимедің а бұл ысырап
мхм содан кейін ііі қазір деген неше түрлі жаңағы мобильді қосымшалар бар ғой оликс бар мысалы иә
үйіңізде керек емес нәрсе мысалы көріп қалдыңыз ба
оны сіз құр лақтырып жібергенше мысалға арзан бағаға болса да қойыңыз
сол біреудің қажеттілігі не болып тұр иә
іздейді де тауып соны
сіз бір шетінен і оны қайда лақтырамын деп ойланбайсыз
кісі өзі алып кетеді иә біреуге ол қажет
иә а мен кейде андай америкада гараж сэйл дегендер болады
мысалға сен көп үйде заттарың бәрі толып жатып қалады і киімдерің тағы бір ұсақ түйек заттар күнделікті тұрмыста қолданатын заттар
соның барлығын гараждарына шығарады да гараж сэйл жасайды
сөйтіп адамдарға жазады вот менде гараж сэйл болып жатыр кімге керек алып кетіндер деп
ааа сонда кә кәдімгі көшеде шақырады
заттардың барлығын қойып қояды
жаңағы келетін адамдар келіп сатып алып кететін
ііі әсіресе бұл өте м студенттердің арасында танымал
өйткені семестрдің соңында барлығы жаңағы кітаптар бар
өйткені семестр сайын кітап алады ғой текстбуктар алады
киімдер бар неше түрлі заттар
мхм сөйтіп барлығы сатып алып кетеді
өте жақсы экспириенс
кейде қазақстанда да жасауға болатын сияқты
мысалға жарайды мен жалғыз емеспін саған сен бар
мысалға біз кимейтін бірақ біреудің қажетіне жарауы мүмкін заттарды мысалға өте арзан бағада болсын әйтеуір сатып өткізіп і біз де белгілі бір өзімізді тазаланып жақсарып қаламыз иә иә
және сол жиналған ақшаға басқа бір басқа иә бір қажеттілігіңе жұмсай аласың иә
сансыз жарнамаларға адамдардың қажеттілігі мен қалауларының өзгеруіне байланысты көп сән салтанат заттары қажеттілікке айналып кетті
жан жағымызға зер салайықшы
сән әлемі осы маусымның ең жаңа үлгілерін трендтегі түстерді көрсетіп дәл осы сәтте мына затты алсаң трендке сәйкес боласың деп жар салады
технология да үздіксіз дамып бар істеп тұрған телефонымыздан гаджетімізден сәл өзгеше жаңарақ түсін көрсетіп бізге өзінше жол сілтейді
ал біздер ең алдымен ең соңында қоқыс жәшіктерінен үйдегі қораптар мен сөрелерден ғана табылатын сол жерлерді ғана толтыратын қажеті азырақ заттарды азырақ өндіруге азырақ сатуға азырақ сатып алуға және азырақ қолдануға тырыссақ қалай болар екен достар
осы кейбір ііі адамдар ііі мысалы мүмкіндік онлайн төлемдер жасау интернет і төлемдер транзакциялар дегендерден қорқады да ондай мүмкіндіктерді пайдаланбайды
сен қалай қарайсың осыған
мен саған бір қызық айтайын мен осы ммм жұмыс істегенімнен бастап ііі ешқашан жалақымның барлығын бірден банкоматтан шығарып алып қолыма ұстаған емеспін
ондай бақыт маған бұйырмапты
ол барлық жастарға қатысты сияқты
сен де дәл солай де дәл солай иә
шешіп алмайсың иә шешіп алмайсың
себебі барлық жерде пос терминал бар қалада тұратындарда иә
пос терминалмен төлесең болады онлайн төлем жасасаң болады
ммм және оның бір ііі жақсысы сен сол өзіңнің интернет банкинг қазір банктердің барлығында бар ғой интернет банкингтен көріп отырасың
айына мысалға ііі осынша мың ііі кафе ресторанға кетті осынша мың ііі киім кешекке кетті осыншасы і көлікке көлік шығындарына кетті деп барлығы саған ііі кәдімгі диаграмма ретінде көрініп тұрады да
сен өзің шығындарыңды ііі көріп ай сайын шығыныңды көріп отыратын бір мүмкіндік
иә шынымен жеңілдігімен иә иә
экономикада тіпті оны аяқ киім шығыны деп айтады
өйткені әрбір жолы банкоматқа барған сайын әрбір жолы банкке барып кезекте тұрған сайын уақытың кетеді жүйке жүйең дәл сол уақытта басқа бір пайдалырақ іспен шұғылданудың орнына сен жай ғана уақытыңды жүруге жұмсайсың
иә не болмаса тіпті аяғыңды ііі үйде көтеріп жатып онлайн оплата жасап жатсаң болады да демалып
сол банкке жүгіріп м уақытыңды кетіріп жатқанша иә
иә әрине бұл жерде әрине сақ болу керек міндетті түрде
ең алдымен ол қоятын пароліңіз иә онлайн банкингте иә
барлық жерде бірдей парольдер қоюға болмайды
мхм мысалға кейбір адамдар почтасына қандай пароль қойса банкіне да сол п парольді қояды иә әлеуметтік желіге де дәл сол парольмен кіреді
міндетті түрде бұдан қашық болу керек
құпия сөздерді дұрыс орнату керек
міндетті түрде оны қиын етіп үлкен әріп кіші әріп арнайы белгілер және ең бастысы ұмытып қалмау керек
иә көбісі ііі ата аналарымыз сол ұмытып қаламын деп қорқады ғой
бірақ оны ұмытып қалсаң да қайтадан қалпына келтіруге болады ғой
мхм өйткені қазір барлық жүйелерде і номер телефоныңды жазсаң саған смс келеді қосымша бір код келеді соны терсең қайтадан і құпия сөзіңді орнатуға болады қайта мхм
бірақ құпия сөз енгізіп мүмкін бір жерге тығып жазып қоясыз енді адам көрмейтін бір жерлерге иә
немесе жаңағы қазіргі халық банкте да оларда үш д м секюр казком да
сіз кез келген кезде онлайн төлем жасардың алдында ол міндетті түрде сізден сол і құпия сөзіңізді сұрайды телефоныңызға смс жібереді
иә ол да бір жағынан і жаңағы екі ретті үш ретті қорғаныс жүйесі мхм
қорғаныс жүйесін сақтай отырып қолдануға міндетті түрде болады
иә ааа негізі көп ііі банктердің көбісінде қазір бонустық ііі жүйелер бар иә
мысалы барлық ііі шығындырыңызға ііі кэшбэк
соның бір пайызы бір жарым пайыздар әр банк өзінше өзінің стратегиясын сәйкестендіріп қояды
ііі сол тоже айтып кеткенімдей көл сияқты болады ғой
майда шүйде бір алпыс теңге жетпіс теңге деп отырады да бір күні үш мың теңге болып тұрады бонусың
мен мысалы мен ііі өзімнің ұялы телефонымның абоненттік төлемін сондай бонуспен жиналған ақшамен төлеймін
м иә өте тиімді
мхм мхм м ал әсіресе мысалға үлкен техника сатып алатын болсаң немесе сол ііі қомақты ііі суммаға ақша ііі жаратып ііі зат сатып алатын болсаң мхм сервистер пайдаланатын болсаң мысалы екі жүз мыңнан екі пайыз түссе ол саған төрт мың теңге
төрт мың теңге жерде жатқан жоқ
екі жүз мың теңгені сен қолыңмен ақшалай бергеннен гөрі картамен төлесең ол саған иә бір қажетіңді кішкентай қажетіңді өтеп тұрады
әрине қазақстанда бізде өте көп банктер бонус бере бермейді
қазір дәл қазіргі кезеңде ол мүмкін каспи болар иә белсендісі және лидері
каспи евразийский банк евразиялық банкте да береді иә
мхм і мысалға халық банкте белгілі бір бонустар береді
бірақ ол бонустарды шынымды айтсам қалай жиналатынын әлі күнге дейін түсінбедім
і кейде ол бонустар бір жерден түседі кейбір жерлерде түсе бермейді мхм
және оны барлық жерде бірдей пайдалана алмайсың
бонустарды пайдалана алатын і өзінің нүктелері бар иә мхм мхм
ал бұл жағынан әрине каспи өте мықты
кез келген тауар сатылымнан белгілі бір процент түсіп отырады иә түсіп отырады иә
кез келген балансын болсын шығынды ақтап отырады иә
көзге көрінбейді бірақ ііі айтып өткенімдей ол і ұсақ түйектен жиналады да ол да ақша болып шыға келеді
сол і және де бұл банктерде ііі көп і төлемдерді мысалғы бар ғой і анау і ммм аударымдар жақсы өте
мысалы сен ііі каспи дің ішінде мысалға бір клиенттен бір клиентке каспи дің клиентіне аударым жасасаң нөл теңге комиссия
соның мысалға біз бұрында біреуден қарыз алыватсақ міндетті түрде кездесіп алатын едік
соған операциялық шығындарымыз ол уақытты кетіріп барып сонымен алатын
ал қазір отырасың да и бір минуттың ішінде ақша сенің сенің қалтаңа түсе қалды
электронды қалта шынайы қалтада болмаса да
бір өкініштісі қазақстанда бізде бір андай бір ортақ қызмет сервистер жоқ сияқты
өйткені америкада тұрған кезде ол жерде біз і венмо немесе скуэр кэш дегенді қолданатынбыз мхм
менде ммм мысалға халық банк болды деп ойлайық сенде каспи банк болса да мхм жаңағы і қосымша арқылы мен ақшаны саған жібере аламын мхм
және ол жерде ешқандай қосымша ақы да комиссия процент еш нәрсе жоқ
мхм жаңағы сол бір ғана қосымша арқылы бір банк екінші банкке ааа тұрып аудара бересің де
мысалға қазір біз бірдеңе сатып алсақ біз супермаркетке барып бірдеңе сатып алсақ отыз долларға да иә иә мен саған он бес долларды сол сәтте ғана жіберемін аха сенде басқа банк болса да жаңағы
біздің қазақстандық банктерге чаллендж
қызмет ііі шығарыңыздар иә иә иә
немесе ммм бұлай мейрамхана бір жерге барған кезде көп компаниямен барасың ғой көп адаммен он адаммен
бір ғана қағаз әкеп береді иә
қағазды қалай қашан қалай бөліп төлеріңді білмей қаласың
иә әсіресе картамен төлем жасаса біреу
сол кезде де америкада дәл солай болатын
каспи бізге соңғы кезде біз ойынға барамыз
сол ойынға барған кезде ііі ммм бір счет келеді сол кезде төлейміз
бәріміз нөмірімізді білеміз
сонда каспи де номер телефона арқылы ақшаны лақтыру деген қызметі бар
сонымен м м телефон номеріміз арқылы жинала салады бір сәтте әп сәтте мхм
иә қазір енді иә каспи голд арқылы
каспи дің арқасында кредиті бар бәрінің каспи голд тың
бірақ иә сол кредитті бірақ кейбір айтады каспи банк бәріне кредит бере береді жалақың барын жоғын тексермейді деп
біздің көп ііі кейбір адамдар сол мысалғы ііі келісімшартқа қол қойған кезде оны мүлдем оқымайды
қалай ііі проценттер қалай қосылатынынын ол қалай өтелетінін жоспарын да қарамайды да қол қоя салады
содан кейін біраз уақыттан кейін ол кредитті жабуға барады да осы кредитім неге мен осыншасын төледім деп ііі шағымданады өздері
соны м негізінде сол і барлық қолыңа түскен қағаз ол сенің жүз пайыз келістім деген сөз де
сол себепті сондай ііі сол әдетті қалыптастырса иә
і кез келгенді жас болсын кәрі болсын бір нәрсеге қол қоярда міндетті түрде оның ііі танысып шығу керек мазмұнымен
банкке барғанда он бетті келісімшартты иә
тек ақша алсақ болды деп ойлайды да біздегі көп адамдар
қолымды қойып беремін кез келген жерге қойып бере саламын маған ақша берсеңдер болды мхм деген ой болатын сияқты
өзің де банкке байқайтын шығарсың үлкен кісілер қай жерге қоямын деп сұрай береді
менеджерлер көрсетеді аха сол жерге қояды да үндемей кете береді мхм мхм шынымен де
бұл деген бірақ былай қарап отрырған кезде ол үлкен жауапкершілік қой
сен өз қолыңды келісім беріп тұрсың
олар заңды жүзде ііі сеннен талап ете алады
соны ескеру керек иә міндетті түрде
і егер де қымбатты достар сіздерге ммм кредит кредиттің пайызы қалай есептелінеді і қалай оны төлеу керек иә артында жатқан оның минустары көрінбейтін тұстары қызықты болатын болса онда сіз бізге жазып жіберіңіз
біз міндетті түрде гүлзадамен бірге ііі лайф видеоға шығып видеода тақтада түсіндіретін боламыз
сондықтан егер бұл тақырып қызықты болатын десеңіз міндетті түрде бізге жазыңыз
иә достар мен әрқашан ііі осы қаржы ііі банкте тақырыбына көмектесуге дайынмын қуаныштымын көмектесуге
иә өйткені бірінші қараған кезде немесе ммм білмеймін енді жұмысыңды бастап жатсаң да бар нәрсе өзі белгісіз түсініксіз ғой
қалай ақша қалай кетіп жатыр иә неге кетіп жатыр
иә барлық нәрсе білмеген кезде ол белгісіздік
әрқашан оның ііі кейбір адамдар түсінбей жатып мхм мысалға қадам жасай береді иә
ол иә иә иә ііі соның қыр сырын біліп жүру керек
білмеу ол меніңше қалыпты жағдай
иә бірақ білмегеніңді сұрамау ол дұрыс емес өте жіберген
сондықтан егер де белгілі бір сондай сұрақтарыңыз күмәндарыңыз болса міндетті түрде жазыңыз
біз соған байланысты тақырыпта бір і видео жасауға тырысамыз аудио емес
әрине онлайн банкинг картамен төлем жасау өте тамаша және де қазіргі заман бізге ұсынып жатқан үлкен мүмкіндіктердің бірі
дегенмен де кейбір эксперттердің айтуы бойынша егер де ақшаңызды үнемдегіңіз келсе кейде қолма қол ақшамен төлем жасаған да ыңғайлы деп те айтып жатады
өйткені төлем жасаған кезде қолыңызбен ақша беріп тұрған кезде сіз шынымен де ақшаның кетіп жатқанын түсінесіз
ал картаны тек қана уай фай арқылы басу арқылы немесе аплпэй арқылы жіберген кезде шынымен де ақшаның кеткендігі туралы сезім бізде азырақ болады
сондықтан бәлкім егер де сіз үшін физикалық байланыс маңыздырақ болса мүмкін қолма қол ақшамен де төлеген кейде тиімдірек болар
ііі достар ііі әңгімені жалғастыра отырып і ммм тағы да мынандай і бюджетті жоспарлаудың тағы да мынандай ііі ерекшелігі бар
мысалы айына жоспарлайсың ғой талшын қаңтар мысалы ақпанда одан кейін наурыз келе жатыр иә
наурызда міндетті түрде сыйлық аласың иә анаңа і апайларыңа жақын құрбыңа
сол мысалы жоспарды дәл сол кезде емес соның алдын ала жақсы ұсыныстар болып тұрса мысалы иә алып қоюға то есть і і наурыздың шығыны наурызда сыйлыққа жұмсайтын шығынды уже ақпанда жоспарлап қойсаң болады иә
иә аласың сол сияқты мен ііі жылда айға жасаған кезде сол айдың ерекшелігін ескере отырамын
мысалға достарымыз үйленіп жатса той болып жатса жақындарымның қуанышы болса оған міндетті түрде ақшалай сыйлық беретін болсаң соған бөліп қоямын
ііі және мысалы жаңа жыл болыватса иә жаңа жылда отбасыңа сыйлық сыйлау ііі бізде сондай і традиция дәстүр иә дәстүріміз
сол ііі с сыйлықтарымыз сыйлыққа ақша бөліп қоямын
сөйтіп әр айдын өзінің маусымының ііі ерекшелігіне лайықтап і ақшаны жоспарлаған ол жақсы
бір жағынан негізінде импульсивті шоппингті азайтудың да бір жолы деп ойлаймын
өйткені кейде бір адамдардың көңіл күйі түсіп кетсе бір оқиғалар болып жатса барып тезірек дүкеннен бірдеңе алғысы келіп аралап сөйтіп жүретін әдеттері болады да

иә ал ііі осы оқып жатсам осы ммм жеке бюджет туралы ііі мынандай ііі статья бар екен
сол элизабет уоррен деген ол ііі масачуситс ііі штатының ііі сенаторы болған кісі
сол ііі ол айтады елу отыз і жиырма деген ііі ережені пайдаланады
елу пайызы ол і күнделікті қажеттілікке кетеді
отыз пайыз кірісі і оның ііі жаңағыдай ііі не деп айтады өзің м уонтс деген бар ғой хотелки
мхм сондай уонтсқа жұмсайды
және жиырма пайызын і жинаққа і жібереді жинақ
і сондай і кейбіреулер мынандай ііі стратегияны пайдаланады екен конверт стратегиясы
ііі өзіңіздің әр категория болады ғой мысалға күнделікті қажеттіліктер ііі білімге де өзің жеке дамуыңа і кітап аласың деген сияқты немесе бір і онлайн курс аласың ақылы болса
немесе ммм ііі демалыс себебі демалыс деген адам бұлай і өз біздің мотивация береді иә демалысқа бөледі
иә болмаса ііі жаңағыдай жоспарларға үлкен жоспарларыңа бөліп қоясың
сол әр категорияға ақшаны бөліп қоясың
егер мысалға осы айда ііі сен мысалы қажеттіліктерінің барлығын алып қойдың бірақ саған тағы да мысалға өзіңе ақша керек болып тұр иә
оған жетпей қалды мысалы жоспарланған бір той шығып қалды делік қазақ қазақстан болған соң
ііі сонда басқа категорияның ақшасын алып мына категорияға жіберсең болады сол конверттегіні
сонда сенің жаңағы жоспарланған ііі тұрған і жинақтарыңды жақсы ұстап ііі берік болады жинақтарың
жинақтарыңнан і қажетсіз ала бермейсің ақшаны
сондай әртүрлі әркімге мысалға біреуге осы жағуы мүмкін сізге ол жақпауы мүмкін мысалға иә
немесе ііі мобильді қосымшалар бар
сен айына қанша жаратқың келетінін белгілеп қоясың қанша өзінің кірісіңді шығысыңды соны белгілейсің
олар саған сосын і айтып отырады
сізде мысалға н сумма қалды осыған осы категорияға деп
иә болмаса жаңағы банктердің онлайн банкинг егер сіз мен сияқты әрине барлық нәрсені картамен төйлейтін болсаңыз интернетпен төйлейтін болсаңыз онда өте ыңғайлы
с сол жерден көріп отырасың бір картамен төйлейтін болсаңыз бәрінің сол жерден көріп отырасыз қанша қайда кетіп жатқанын
түрде ол көрініп тұрады сізге
бұл жерде лимит те қоюға те қоюға болады және иә
мынанша ақша алуға болады деген сияқты
иә меніңше ақша ол тиыннан құралады
және де ақшаны көбінесе ешқандай жоспарсыз алып құртып ешқайда мән бермей санамай жүре берсең онда ақша да дәл қалай келеді дәл солай кетеді
иә өзіне көңіл бөлгенді жақсы көреді дейді ғой
иә гүлін өсіреміз иә
және де еще і транзит і сондай не бар ііі салт і а үйі ақша денежное дерево бар ғой ақша гүлдерін қойып қойсаң ол зат көмектеседі деген
талшын сенде жоқ па
менің үйімде бар саған сыйлаймын онда бір күн
сегізінші наурыз келе жатыр
мен бір гүлді өсіріп жүргенмін аха сосын ол да сол кабинетімде қалдырып кетіппін сол күйі ұмытып кеттім ооо
ол да жақсы ырым сияқты өйткені соны қарап ммм ііі оған гүлге су құйып отырамын біздің үйімізде себебі бірнеше түрі бар
сол соған ммм гүлге су құйып отырған кезде ііі ол да саған ііі не дейді ғой подсознательно ііі көмек беретін сияқты
ол сенің кірістеріңді жақсы жоспарла деп бір сондай еске салушы болады көрген кезде
өмірді жоспарлаған сияқты бюджетімізді жоспарлау арқылы оны құрал ретінде қолданып өзіміздің армандарымызға мақсаттарымызға қол жеткізе берейік
иә достар осы екі мың он тоғызға жоспарлаған барлық ммм жоспарларыңызға қаржыларыңыз жетсін деп тілеймін
кездескенше кездескенше